Komputerning markaziy qismlari bu markaziy protsessor, anaplata, xotira saqlash, qattiq disk, quvvat manbayi, grafikga ishlov beruvchi birligi, sovitish tizimi, kirish qurilmalari, chiqish qurilmalari, interfeyz qartasi prefeyr qurilmalardan iborat.